<hesitation> B,ana nde gootel(one), emi yaha ban ande gootel(one), nden bo emi waɗa bana awaaji tati(threehrs), yaago awaaji ɗiɗi yaago tati.